والله يا صديقي شوف اكلك هي اول شي علمود صحتك انت لازم تروح تلعب رياضة ولازم يعني شوية تهتم بنفسك انت مدتصغر يومية دتكبر بالعمر فلازم انه تروح تسويلك نظام غذائي تروح تلعب رياضة جسمك شوية يترتب مو هيجي هيجي يعني مثلا بطنك عالية وما ادري شنو والله